जैसा कि आपने जाना कि पढ़बा कान में बहुत सारी चीजा जरूरी रेवे। अब सबसे जरूरी रेवे कि किताबअब सबसे जरूरी रेवे किताब। जदे आपने किताब लेकिन जदे आपने पढ़ा सकाओ। किताब पढ़बा कान बुक शेल पर रख पर कान में। यानिके जो किताब अपने बुक सेल्फ पर रखके पढ़ाओ। तो उन्हें पढ़ता टाइम पर अपने आलस नहीं आवा। क्योंकि जो बुक्सेल्फ रेवे। उन्हें किताब रखबा का फाच्चे बार-बार उन्हें अधर नीचे करबा की विर्वरत नहीं पढ़ा। अगर बुक्सेल्फ नहीं रहा है। तो उन्हें पढ़ बार-बार ऊपर नीचे करवा वापिस रख। उन्हें अधर नहीं अधर तो बार-बार फटवा के टाइम पर दिक्कत आगी। यह चीज से बचबा करना है। बुक्सेल्फ पर बहुत बढया चीज है। वा लकड़ी की भी हो सके। एलास्टिक की भी हो सके। बहुत सारी की हो सके। लेकिन पढ़ाई के टाइम पर बुक्सेल्फ को बहुत ज्यादा जरूरी रही है।